Mhh, e- an- anà ngiahy tegna mahay raha magnano raha maharavoravo zah e! Na za fa malahelo kony mbola hainao fo kony magnano raha mampimoehy zah e! Izy kôa problème karaha ty, natsôntsoko anà teo ai, satria za kaofa malahelo igny anà mahavita mitandregny mitandregny raha jiaby volaniko aminà fa n- vitsy fao ny mahavita zany za na tsisy na tsisy ôlo mpiray tampo aminaha za anao efa mahasolo zany efa tegna karaha hoe karaha hoe tegna hoe rahavaviko anà.